بين الطيران والإختفاء أكيد باش نختفي، نحب أني نختفي، علاش، علاخاطر الطيران نجم نطير بالطيراه مثلا، نجم نركب في <hesitation> مروحة، أما ما ثمش حتى وسيله تخليني نختفي، حتى عباءة الإختفاء كانت مجرد قصه خياليه ماهيش حقيقيه، أما تخيل كان نولي كامل مانيش باينة شفافه ونتعدى ما بين العباد ونعمل اللي نحب عادي.